Ya'á tanjinichí ya'á chili ancho, ya'á huajillo, ya'á ngue <hesitation> i tuku, ya'á duvento'ó, teini tu tevento na'a, takanchí tiya'a tuku níi ndalakenchí chivii ndalakenchí kandó telta kanchí ya'á tuku.